Fridge bɛkasɛ fridge a, fridge ntaadeɛ titire paa ɛyɛ aa ne sɛ; yɛde bɔ yɛn nnuane ho bane sɛ ɛbɛyɛ a ɔnsɛe. Yɛde fridge bɔ yɛn nnuane ho bane. Nti fridge sɛnea ɔyɛ adwuma nso no, bɛde ma light, wo plug ma light a, na waasɔ, wobɛhu sɛ ɛmu na aayɛ nwununwunuu nwunu <hesitation> nti ɛmu yɛ nwununwunuu nwunu a, ɛbi nso koraa wɔ hɔ a, ɛtumi twa block nti wode waaduane no hyehyɛ bowl mu anaa wode gu polythene mu na wokyekyere a, na wode aahyehyɛ fridge no mu. Nti fridge deɛ, adeɛ titire paa fridge ɛyɛ aa ne sɛ ɛbɔ yɛn nnuane ho bane sedeɛ ɛbɛyɛ a ɔnsɛe. Nti woyɛ nkwane bi ne bi ka a, wotumi kyekyere na wode aahyɛ mu. Abɔmuu bi nso na ɛbi ka a, wotumi kyekyere na wode aahyɛ mu. Bankye mpo sɛ wompɛ sɛ bɛsɛe a, wotumi dwa bankye no na waakyekyere no rubber mu na wode aahyɛ fridge mu nti da biaa wopɛsɛ wode yɛ aduane biaa, woyii yɛ aa na wode reyɛ. Ne wotumi nso kɔtotɔ atosodeɛ bi tesɛ nyaadoa, mako nom ne nyaadoa ne <hesitation> ɔde sɛn ntoosi <hesitation> wototɔ ne nyinaa, ne cabbage no nyinaa wotumi totɔ na waahohoro ho kama kama na wode aahyehyɛ rubber mu na wode aahyɛ wo fridge mu. Nti fridge naadeɛ titire a ɛyɛ aa ne sɛ, yɛde bɔ aduane ho bane sɛ ɛbɛyɛ a ɔnsɛe. <hesitation>